Toh to maka ndəi ndzachi wato ma sə nə'ə nahannə sə ngga hidəu ka lənən sən wuzakɨn sən lənə gwamnati sən gɨrakin sən gə lɨmon nda hari shiye nə'ə də'ə mɨndəna gə ka tsa'a kɨrəgən ka pa'ada kɨrəgən zhirin ka nzakɨn ganəa vɨdi wato mahɨn sənə'ə nggimin ndəi nə'ə tadin tasə maa hiɗəu sən lizaakɨn nggam hɨchi ni sənə'ə diga dzədzəgi hɨchi ja'annə toh gbəkkɨn ma ka nggɨ ndzakɨn asɨkə vɨdi hɨn lənə gomnate sən sanaꞌa ko irin gɨrachi nə'ə hiya dɨrə ko ho'o ko pəkəɗə ko nako hiyatsa'an dɨhodə hiya hakkeltɨn sən tsaka'əkɨn divə nda gən hɨnka mwana ɓarin ndaakina ndza ndzachi mworə nggam dɨkɨnə nə'əgən tiɗa vɨdichi nzachi merə hɨka gəkɨn maa hii ka ələkɨn yam gba'anye nda han nda manə'ə hɨchi gɨ ka ələchi ndagən kowo macha maɗə'ə ka ələkɨn səə kɨrəgən səə pa'adənga zhirin hɨcha tsa'a hodəngən. Mu samman hala wuzachi mahɨchi nji sə daga dzədzəgi ja'anməm mɨ də'ə ɓarina kpa'a wuzakɨye tab nggam <hesitation> hɨchi nji rɨgwa dzɨkɨn a hɨnwa nə'n də'ə mɨndəna gə dɨkɨnə nggam vɨdikɨnə nə'ə gən sən damuwa asɨkəgən ndagən achi hii ka ələkɨn hika rəkɨn pa'a dagɨye kɨrəgu zhirin, tii shemtə adi ɓari bo ndagən kowo macha kpa'a lənən achi tasə rɨgwa ka gə makarantan ndagu eh hiya sənəche dzɨ ka wuzakɨn, ko kuma hiya dzɨ ka gə lɨmo ko kuma hiya dzə'ə ka gɨrachi hiya dɨrə pəkəɗchi ko ho tochi hiya kanthi lə səigɨkin dɨgahi rəgɨye rɨgwan nggɨ dzɨkɨn a hɨmwa amma ndzakɨnmerə taɗa vɨdichi ndzachi merə kowo macha madə hɨ cha ələ səktrə gən ka pa'ada kirəgən toh dɨga bi'i nə'ə wəikɨn nə'ə maa səə tsapə ni hɨchi ka tsakala mɨndin tsamankɨn ata dɨgaa waichi achim nda monə maa dədəshinə ɗɨɗihigamin a dzɨmɨn ahoɗə adzi dəhyai gatə hɨchi gə amma ma hunəm naha woyekɨn nə'ə maa hɨchika tsaka'a mɨndon tsamankɨn ndagən ndzachi dɨho də ma achi mɨndən mɨdə'ə hɨcha dzadɨ ndɨda yakechi hɨcha naha masəə nji sɨkə vɨdi. Hɨcha wayatsakə'əngichi səru tsakə əngɨchi tsama tsakə'ən gɨchi famɨkɨn a sɨkə rayiwa ngən ndagən musaman hɨn ka gwadkɨn nda eh ujiujin eh inə'ə hɨkin mɨ gɨrə dəm tɨkin gi iyiji ngetəti makina dɨmadɨ hɨkina wowoye dɨgaa waich rəgɨkin tsamankɨn susai dɨga wankɨn bo rəhogɨ kin nda ɓarin susai dɨgaa waichi tsamagikin səə lanakin səə naftɨkinga ka ndzakɨngəkin ganəa vɨdi nda gən hɨnka ortiməmkɨn nzanyin nda məna nzan dɨhodə kati nzandii ma madi 'a'a ko madi ma hɨkin ka dɨmadkɨn hɨkin ka janggɨkɨn hɨkin ka wayakɨn ka hagin hɨkin ka naha harishi kala maa dɨmadɨ ta rayiwangə nzakɨngən tɨchi shi mɨnə lɨɓə nda ɓariye nə'ə dɨhodə nda irin səə lanakin nda irin ndzakɨngəkin nda irin yanayangəkin dole sən bambanchengən sən kaɓwa kaɓwa nahangtutu halen ferə ferə asɨkəgəkin tɨchi gɨla nda ma nji dɨhodə achi hunə ka dɨmadkɨn hunə ka nihyashin vɨrakunə ma tsakəgɨchi rə famɨkɨn ɓarinna tsama səə gakin kaagunə barin hanə jangɨ dɨkin hɨkina gə sə naftɨkinga ba ka dzɨchi hanən ahɨmwa nda tsu ka dzakɨn ganə avɨdi.